Xa'a nrida xakui xaihó, ku xaihó ngua ihó xhino ihó nrute noxaihó xakuii kuxa ihó xakano ihó xa'a kakitinó, iho alfafa ihó nrida pastura naxuka xhikututu chidió ticachi tanaxu kanguina tuku, nguichi ngua xaihó xakuii te ya'á ihó kué ñoo, ña kutunó te noxa kutuno ihó tute iin teko nridaxa kue xakuii koo itá ko nidaxa nani ortaliza tengua xakano xukadangua ñaxhin tekonguano, nuxakano nrida xa'á dakutunó ho ngueno no nguaxako xakuii un.